اللون الاغبش ده او الرمادي هو الروحان وعدم الوضوح ولون ماعنده شخصيه محدد لكن الزول لو وظفو كويس ممكن يطلع منه بي حاجه جميله يعني لون مرن وهادي بس داير الزول يع- <hesitation> البيعرف ليو